ا <hesitation> الأوقات اللي كنت بها محظوظ برشا اللي <hesitation> ساعات يعني <hesitation> كنحس روحي يعني كي نمشي لبلاصة وما نلقاش يعني <hesitation> ما نلقاش شنو شو بنعمل ولا كيفاش ولا ما نلقاش شكون يوصلني للبلاصة هاذيك نلقى <hesitation> فما ناس تعاوني، وفما ناس تساعدني، وفما ناس الحق باهية معايا، فنحسش فيها وقتها -محظوظ- محظوظة، وقتها تتحل الحاجة هاذيك.